صفر، مینوس اکھ، مانوس دو، مانس ترٛے، مانوس ژور، مانوس پانٛژ، مانوس شے، مانوس ستھ ، مانس ٲٹھ، مانوس نائن، مانس ڈاہ۔